إذا كان شخص ما يمر بيوم سيء حقًا في العمل، فربما ينبغي عليك أن تقول له نكتة لتجعله يضحك، أخبره بحكايه، أو شيئًا مضحكًا، أو إذا أراد أن يتحدث عن السبب لمذا يومه لم يمر سعيد؟ يمكنه التحدث وفي بعض الأحيان لا يكون الأمر خطيرًا، لذا بشكل عام يجب علينا دائمًا أن نكون راضين عن اليوم، مهما حدث لأننا حاولنا تقديم أفضل ما لدينا لذلك إنه دائمًا هناك دائمًا رضا خلفه يجب ألا يكون أه أبدًا.